راح أستخدم الوقت هاذا لتحسين بعض القرارات التي اتخذتها خلال الأسبوع. يمكن أعمل بعض التغيرات الطفيفة على مشاريعي الحالية، علشان تكون أفضل.